Oli babé miin ujuhé utaas guñéni imbi guséét, aw bémojul maal mamu ubang nuŋorul éséfunohi nubojéén guñéni, nuŋaar éséfuno yayu nulogoos guñéni; nulogoos go, nulogoos guñéén gagu inja umi tahé guñéén gagu guséséét nuŋa maal mamu kindi nutaas miin upuréén éséfuno jaamé do guñéén gagu miin épuréén salté yayu.